O ñaama ɓiɓɓe leɗɗe jogiiɗe sikkoro ɗee. Ɓuri fuf ko o ñaama tawee ana jogii sikkoro e hoore muuɗun wanaa kanko waɗta hen sikkoro. Non waɗta jon kaa so o ɓuytoo e sikkoro. SO wanaa ɗun <hesitation> wiide ñaaman ko waɗtaa sikkoro wanaa ko yaafi.